Biby miegna anaty rano ndraiky ankoatra ny <hesitation> laoko? <hesitation> Crevety e, <hesitation> fôza, <hesitation> horita, zay vao <noise> <hesitation> requin-gny e, dauphin e. <hesitation>